Gërshërë, prerëse, spatulë, çelësë bussolë, prerëse, nivel lazer, e çekan pneumatik. Ktò mjete jandë thelbësore për artizandët e hobbistët, të e bërë pundën më efikase e të saktë.